Namako aloha a zaho tsy tia namana maro be izany. Fa ny namako anakiray dia ampy atao namana. Sady ny taona anazy a, ataoko mitovitovy taona amina eo ihany, ohatra hoe dimy ambin-telopolo taona eo.